Arannde ko artata waɗugo, kañnjo woni keɓa babal to gatta invents ɗum, demboo arta daɓɓita himɓeeji, garayɗi gaɗa kokka ceede, garayɗi mballita, ta humpitidi ɓe ɗo, sey gaɗa daara ñalande kandude gaɗa, sey gaɗa invitation kadi maɗa senda.